Hota selikinanga firgikiga, awalinkilka <hesitation> amanga jokirosa aman joka fogidirtir, emdton fogidirtar, inenbaton kedika irnja mani maile sokikani <hesitation> noie wasakhaie kaba <hesitation> kofafen kedika inger sokikani inenbata sokimainkan khartosh nasekikera inger ider kala, kala, kala wasakhaga oser.